Matetiky alôha aminay aty io, légumes aminay presque mandavantaogno. Fô misy sasany, sasantsasany amin'iregny fô ndraiky tsy hita ka tsy saison-ny. Ohatra amin'izegny, chouchoute. Chouchoute regny misy fotoagnany efa misy azy. Avakeo, kôrzety. Aveo choux flera, besoa. Misy fotoagnany regny fô en général légume aminay aty io hita fogna mandavan-taogno.